Alat music nuk uih raut ineh alat music alat Sape', guitar, drum. Neh nuk inan uih raut.

Warna nuk eleng-eleng doo' pian keduih, mitem, sia' mey warna.

Warna nuk uih doo' pian pakai ialah warna bata', warna buda'.

Nuk tuseh ngen lemulun nuk dah la' nepuun naru' dagang iahineh am inan usin nuk ideh maun atun kedeh noh iyeh dagang neh.

Nuk kenen na'em kereb-kereb kenen narih pelaba bura' ineh nuk midih main-main, da'et idih ngen bebpa' narih. Maya' err karuh dutur narih mesti kuman nuk doo' kayu' kerid, bua', kayu' labo kayu' ineh, 'am pelaba kuman nuk pelaba main.

No audio.

No audio.

bang linuh kudih technology nuk kereb ngiuk sekulah ieh ineh technology ideh mileh pakai komputer

Nuk uih doo' pian n'en awan kudih, ieh kail maya' Tuhan, ieh doo' ngen lun ruyung, ieh doo' ngen lun beken, iel doo' inan awang niat.

Bang linuh kudih langit bata' rireb kadi' inah Tuhan naru' idih kineh.

Masa uih sekolah nuk midih uih doo' piyan naru' lukis, tapi' mikat uih naru' dih naru' dih doo' doo'.

Kamih ngaya' kayu' berek, kayu' la'al, kayu' uko' kayu' useng.

Naem lun nuk keli' keduih nuk mileh lukis ngi bawang kamih.

No audio

Langit biru rirem neh Tuhan naru' iyeh ineh kadi' iyeh doo' kineh.

Edto ngi bawang tauhnangey pelaba taneb kadi dita'man tana' tempat tauh nangey ngi Bario, Bario Highlands kadi' neh pelaba taneb.

Uih pakai atau guna telefon renga' uih perlu dih tak uih la' contact lun beken renga' uih la' mala sah nuk midih ngen lun beken neh uih pakai telepon kudih.

No audio.

Utang nuk si'it kereb nu'uh atau pun nulung ideh desur naru' naru' dagang.

Not audible

Uih tambah nilai tambah rigit mayar bil telepon ngi err idah kedai telepon

Nuk midih nuk naru' narih dita'-dita' linuh na'em idih doo', let ngan nuk midih nuk beken teh inah 'am inah doo' peh ma'un Tuhan let ngan nuk midih beken kuayu setan tinah am idih doo'. Na'em narih doo' dita'

No audio

Naru' lemulun bubuh ngi bawang lat bawang ideh may bawang baken kadi' bawang ideh mula' tuseh am inan leterik am inan ebpa' am inan dalan nuk doo'.

Aya' nuk tu'en lun tauh ngaya' lem bawang tauh biasa la'el, berek, kerubau, neh nuk, tapi' neh nuk biasa tu'en-tu'en deh ngaya' lem bawang.

Tulu uih la' ngitun ayu' ait uih ngitun ideh doctor uih ngitun ideh nuk Misi ideh nuk belajar ayu' ubat-ubat.

No audio.

No audio.

Nuuh lemulun nuk tuseh marey usin ngedeh marey nulung deh nuk keperluan deh.

Blank

Bang linuh kudih, guna beng lem talian ineh neh neh nuk doo'. Na'em teh narih tuseh mey ngih beng. Mabi teh masa nga' narih mey ngih beng. Doo' teh narih pakai talian nga' narih naru' urusan ngih beng.

Tak narih pebuluh lem erang narih dengeruma' elang doo. Ena' narih paad-paad ngan nuk midih paad-paad petulung ngan nuk midih doo' ayu' teh renga' narih doo' paad.

So sinih doo' iyah mudan [se se] segagah tupu na'ah

No audio.

No audio

Renga' narih sekulah ngilad tak narih pengeh sekulah mey naru' kebun neh narih, neh neh narih err nibu kerid neh narih peh belawan ngen kawan narih nuk beken eh nibu kerid renga' narih pengeh sukulah. Lang doo'.

No audio

No audio.

Linuh uih ayu' lem AI idih doo' kuwan tauh nuk anak adi' beruh lah

err Kamih mey ni'er wayang ngi ruma' kamih. err wayang lem bawang kamih memang idih mikat lah kadi' kamih ngilad err susah ni'er wayang kadi' neh na'em wayang nuk pelaba doo' ngi ruma' kamih.

uhm Projek nuk pangeh uih neh naru' uhm iyeh ineh naru peraca' kayu' marat eceh belawan uhm lem projek nutuk uhm lemulun uhm ngecat may nemin may pasal ideh welding kah uhm ineh sah projek nuk pangeh sinaru' uih ngen uhm projek pangeh sinaru' uih. Projek sineh mimang adan kayu' jarak. kayu' baru idih pangeh.

Uih err muit ileh kudih ngelinuh uih la' err ngajar anak adi' lem pasal pasang err scaffolding, dan err doo' teh anak adi err generation beruh nih kereb err mileh lem abi kerja lem projek peh na' ideh kereb err mileh lem lem err projek err ineh. Uih memang uih kinih nga ngajar ideh lem sekulah training pasal pasang scaffolding.

Nier kamih dengaruyung nga' kalau naru' ceh bajet tuen kamih nulis idih paad-paad linuh kamih uhm peruyung ngen bajet sineh baru tah kamih kerab mula' naru' idih lah. Idih tah idih kereb maju dengan kamih dengaruyung uhm lam bajet nuk uhm tuen kamih la' naru' .

kamih um tulung lemulun nuk um susah ieh ineh let ngen kuh ayu nuk bere usin dan tulung deh lem pasal mere um pade bera atau nuk kenen kuh ayu ineh um dan um um nuk beken um tulung deh me' um naru ruma um enun nuk deh susah kamih tulung deh lem um susah deh eh

Kereja luk mikat err tu'en uih naru' ieh ineh kapeh narih la' mudut eseh err alud leh. Aaa... aaa... alud err untuk pakai lem fa' mey ngerabat.

Lun Merar masa kamih anak adi' ngilad, lun merar nakaruh mala kail-kail sekolah. Tak muyuh mileh muyuh menjadi' uhm keterunan tauh Lun Kelabit lah.

Mo kamih lun Kelabit inan kanut kamih inan dan music kamih uhm asal uhm kamih Kelabit neh uhm Adet lun merar kamih ngilad.

Mo err kereb buri' lun beken yea bang bawang kamih err cuma karuh Penan, karuh Kelabit, karuh Iban err neh tupu teh nuk keli' uih, dan karuh Bahasa Malaysia dan karuh Urang Putih.

err luk err luk linuh uih lik doo' perkhidmatan luk doo' lang doo' kuwan err lemulun mula' kinih iyeh neh err lem pasal hal [er er] online dan computer doo' teh lemulun mileh kekeli' ngapeh-ngapeh inan lemulun lah'

Luk kenen luk doo' kuan err tauh lemulun err, ieh ineh err bayam, err kayu' da'un ubih, dan {err...] dan... kerid err kerid manis dan juga itu... ubih lah err nuk doo kenen lem, ngen burur tauh.

Luk mikat lem sekolah masa uih ngilad iahineh Mathematics lah. Nuk mikat tuen naru' lem sekolah.

Lemulun bubuh ideh buro lem baang kamih ineh maya' uhm aturan lun kampong neh mesti marey keli' ngen Tua' Kapung uhm dan maya' uhm aturan kampung lah baru tideh kereb uhm buro.

um Raut lam arang anak adih lun [um]kamih iyah inah selalu masak [um]krismas idah may nakap luting lah, kanap kanap mayah rumah kadang lah[um] kanap kanap mayah rumah kadang lah[um]nakap luting [um]kanap kanap rumah um kanap kanap rumah idah nakap luting dan um jugah idah narabat idah, idah nabat lawid masa krismas.

err Luk doo' kereb naru' uih kereb doo' renaey iyeh inah baca[err] bukuh ago kenep- lekechang supaya kenep lekechang err mutuh let ngan Tuhan kereb Tuhan merey err doo' rena'ey doo' err sihat lem ulun err uih lah.

Mo meley naru' dagang lem bawang kamih tetapi a'am lemulun mula' lah. Lem no' . Kecuali lemulun lat tourist da'et lemulun mey melawat baru teh doo' dagang lem bawang kamih neh baru teh inan dagang luk doo'.

Ngadan gituen m nuk keli' uih sekenan uih Jupiter, Mars, Mercury uhm Jupiter. Neh tupu teh nuk keli' uih lah. uhm nuk baken naem neh uih keli'.

Tibu nuk pengeh [er er] senibu iyeh nah padey nuk err pengeh senibu dan bua' kaber dan aah leley dan nibu ubih err nuk pengah se se ranih dan pengah[err] nalap tu'en kuman lah.

Er Technology nuk pakai uih neh kayu' Samsung dan Siemen nuk pakai masa narih uih kerja lah.

Kamih selalu aaa... aaa... tukar aaa... bayar barang temicah pakai wang tunai dan pakai kad dibit, kridit lah dan juga' atau online err... online untuk bayar barang-barang.

Aya' nuk tu'en kamih ngaya' iyeh ineh berek, la'el, uko', bibek {er] itu saja yang neh tupu teh aya' nuk tu'en kamih ngaya' ngi kampung.

Mo uih ni'er lem ayu EDO lem pulu' laak err na'em na'em inan luk err pekaa' lah err nuk pekaa'.

Aaa... luk ke... naru' uih aaa... da'et iat lem linuh ieh ineh lem pasal ulun aaa... kudih lem Tuhan nga' narih aaa... matey. Aaa... mimang inan aaa... dueh dalan lah. Mimang narih aaa... da'et iat ngelinuh ulun narih lem mucih eco lah.

err Raut nuk do' piyan uih naru' iyeh ineh kanut , ngarang dan poco-poco dan err menani dan err karaoke.

Mo lem bawang err kamih err isu' luk bang laak luk laba err 'am dih doo'. Lem laak luk beruh nih pelaba doo' isu' neh lem kampung kamih lah. err lem linuh uih kadi' ideh err tua kampung, ideh KK ideh mileh ngurus ngatur idih kuwan periteh idih mala idih, baru ideh mey mikak idih teh lem bawang kamih inan isu' luk doo'.

Yea tana' luk kuwan aah kamih aah kamih dengeruyung aah inan tana' lem bawang tempat kamih lah dan luk tu'en [ar] kamih naru' aah dengeruyung lah peruyung lem tana' nuk aah lem kampong.

err lem bawang kamih err lun rayeh[err] inan teh nuk mileh, inan teh nuk na'em mileh, kadi' neh bawang kamih nih na'em tu'uh maju lah.

Technology nuk [um]lah uih[aah]pakai nah[aah]pakai internet lah...internat dan online[um]technology nuk doq kalih uih lah.

Acho luk inan kamih mudeng ineh err mudan, rikan , dan bariew, err ineh tupu teh nuk cuaca acho nuk inan kamih mudeng tungey lah.

Taknologi nuk pakai anak adi' kinih pelaba do' lat ngen lun merar ngilad lah uhm teknologi nuk inih pelaba do' taknologi. Ngilad kadi' printeh naen dah ideh mileh ngelinuh lambat pikir <coughs> naem teknologi nukberuh nuk pakai lah.

Edtah raut nuk err nalan-nalan eh doo' iyeh ineh naru' kesihatan narih luk doo' [rt] rasa uih lah err naru' narih doo' ulun doo' err inan semangat err nuk nalan-nalan nehdoo' raut lah.

Nuk midih nuk leng doo' pian tu'en uih lem eco riak ieh ineh uih tu'i let lem rudap, uih mulun lem ulun Tuhan kadi' Tuhan nguyut err... uih lem aaa... rudap paad uih tu'i eco raak dengan Kesihatan nuk doo'.

Music luk doo' piyan uih[err] ineh raut sape' dan raut arang sape' dan rayt kanut, kanut dan Hillsong.

err technology nuk err u'en narih susah tuseh ngelinuh da'et niyat inah lem technology beruh, na'em narih keli' lah kapeh perang-perang neh, 'am keli' technology enun pakai deh lah. Inan narih susah lem ulun tana' da'et neh ngelinuh tuseh iyat lah pasal perang-perang. Technology 'am narih keli' pakai nun deh technology pakai deh.

Program err luk err doo' lem bawang ineh uih la' ninger doo' piyan neh fm err program lah nuk doo' err piyan uih ninger.

err ngitun deh pasal ayu' a'it memang narih ngitun lemulun luk inan err nuk pengeh ma'it kapeh ideh rasa deh, kapeh deh err lem ma'it dedih kan doo' atau na'em err kayu ineh baru teh tikoh err mey petulu ngen doktor lah naru' appointment err mala enun a'it narih ngan doktor baru teh doktor merey keli' err enun err tabat nuk kereb tu'en deh nuru' ngalap dara' atau enun-enun let ngen dara' repot err baru teh ideh merey merey err tabat lah err let ngan dara luk tu'en deh ngalap err perisa' neh.

Ya inan program tu'en peritah nu'uh kamih lem kampung kamih lah, ineh iyeh maya' err ni'er kapeh err kampung kamih err tak kamih maya' err nu'uh nuk berey nu'uh kampung doo'-doo' peritah ideh memang merey program err nuk beruh nuk doo' beruh lah 'an naru' kampung maju kampung beruh lah.

Serangga nuk leng rayeh lem bawang kamih iyeh neh err benipal, err itu kelawa', neh tupu teh nuk keli' uih lah

Bang aco kinih uhm naem idih mudan lah doo' kayu eco ngamalem uhm dan ngilad idih uhm pelaba mudan dan kinih uhm aco iyah mimang micu'-micu' lah. Mimang kayu' lam laak bulan dih naem idih pad' kayu' ngilad. So kadi' neh kinih naem naem neh kamih kekali' idan kamih naru' lati' idan kamih uhm nanibu padi kayu' ineh dih nutud lati' naem nidih pad kayu' laak ngilad lah.

Kamih belajar milah karuh kadi' tetameh kamih kadi' lun merar kamih kami ngajar karuh kamih tupu. Ngilad karuh Kelabit tupu teh ngi kampong lah. Tema kamih ngi sekolah may bandar uhm dih teh kamih uhm mileh karuh baken lah. Lat lun merar kamih Karuh Bahasa, karuh Opang Putih uhm. Lat lun merar kamih belajar karuh tauh lah.

Ubat nuk err lun tauh keteng inan neh kinih iyeh ngadan keburo lah ubat luk keteng [ar] iyeh ngalap lem pulung lah, inah tupu teh ubat kereb . Inan nuk beken tapi uih na'am keli' ngadan deh aah nuk beken ih lah.

Uih nu'uh burur kudih macam biasa lah [er er] jaga' kesihatan narih, rajin excercise dan rajin sembayang dan nuk kenen pun narih jaga-jaga nuk kenen narih lah, dan juga maya err rajin err kayu' diyu' kayu' ineh, kidih teh kereb jaga' nu'uh burur narih sendiri' lah.

Aaa... lukisan luk err... luk doo' pian uih ieh ineh... lukisan ayu' kayuh..., aaa... lukisan bunga'..., aaa... background ieh aaa... doo' leh. Inan dalan ieh, inan aaa... aaa... aaa... rumput... aaa... inih... inih... aaa... rumput nuk aaa... doo' pian uih dan juga langit, inan teh getu'en kayu' ineh. aaa... neh lukisan luk doo' nuk doo' pian uih lah.